<noise> ná tsí xu̱kú tsí naxúwa̱nꞌlóꞌ eꞌnelóꞌ, náá tsí xu̱kú tsí ñajúún naxúwa̱nꞌlóꞌ, tsí nune̱ maꞌchíí rí mo̱ꞌpholóꞌ, xó di̱gama, xó xki̱jua̱á, xó <hesitation> a̱kuáan tsíga najraꞌíin ná inuu ixe̱ wapa tra̱ꞌma ikhaa rí gunitsu rí napholóꞌ, najraꞌíin a̱kuáan tsíga naꞌphi̱i̱, o <hesitation> ndi̱ma mbo̱ꞌ nune̱ maꞌchíi̱, nang <hesitation> ii máꞌ xa̱ga xtóo, xó rí xuwi xí ma̱jngi̱da mujndoo ngujmii xa̱ga, rúꞌkhue̱n nune̱ maꞌchíi̱. Xó tsí xki̱jua̱á naꞌkho̱ xúgíí rí <hesitation> nuꞌtse̱lóꞌ natrama inuu ixe̱ wapa, naꞌphi̱i̱ má ne̱, nuni̱i̱ maꞌchíi̱ má ne̱ wámba̱ máꞌ ni̱ro̱we̱e̱nꞌ xtóo ne̱, rúꞌkhue̱n ene̱ tsí xki̱jua̱á, <hesitation> ikhiin tsúꞌkhue̱n juun tsí tsíñúú tsíyalóꞌ mune̱ maꞌchíí dríga̱ꞌlóꞌ. I̱mba̱ mbjúꞌ. Xu̱kú tsí ná ixe̱ ndxámlóꞌ xó xó, ixe̱ kafée ixe̱ ndxáma, <noise> i̱ngi̱íꞌ tsúꞌkhue̱n juun tsí naꞌne rí naꞌdu̱u̱n máꞌ ikhaa ixe̱ ndxáma, niꞌkho̱ ro̱ꞌoo̱ má ixe̱ ndxáma, wámba̱ máꞌ niꞌdu̱u̱n ixe̱ ndxáma, xúꞌkhue̱n máꞌ asndo ixe̱ kafée, na̱ka̱ raꞌndii̱, na̱ka̱ raꞌndii̱ xtuun, mi xtuun mi xtuun ixe̱ kafée i̱ka̱ rarogoo̱, i̱ka̱ rarogoo̱ xtuun ixe̱ kafée, rí níkhú niwaꞌdu̱u̱, xúꞌkhue̱n máꞌ ixe̱ dríñá niwaꞌdu̱u̱ ixe̱ dríñá, wámba̱ máꞌ niꞌdu̱u̱, wámba̱ niꞌkhui̱i̱, xúꞌkhue̱n ixe̱ ra̱go̱nꞌ, naꞌkhui̱i̱ má ne̱ mangaa, naꞌne maꞌchúu̱ rí naꞌdu̱u̱, tsíxná mba̱ꞌyee̱, mba̱ꞌya ne̱. Tsíxnáa̱ ma̱gaja̱a̱ ikhaa tsí xu̱kú tsí i̱jngi̱í, tsúꞌkhue̱n phú naꞌne maꞌchúu, asndo na̱gi̱ka̱ nguáná, tsí i̱jngi̱í a̱ꞌkhue̱n tsí i̱jngi̱í a̱ꞌkhue̱n. Tsí tsi̱jní máꞌ mangaa naꞌkho̱, <noise> xu̱kú tsúꞌkhue̱n tsí nune̱ nune̱ maꞌchíí rí mo̱ꞌpholóꞌ, xu̱kú tsúꞌkhue̱n tsí nune̱, nune̱ gámba̱a̱ rí xó iduu ixe̱ ndxáma máján, nune̱ gámba̱a̱ ne̱, tsí i̱jngi̱í a̱ꞌkhue̱n tsí tsi̱jní a̱ꞌkhue̱n, ná awúun guꞌwá ná guꞌwá, xó tsi̱jní xó xki̱jua̱á, xó <hesitation> a̱kuáan tsíga.